La misy tokoa moa ny mpisava lala police communale ohatsy ha- savay ny lala aha-ahitsihitsy aby izay tsy mahintsy andala engy atao mahintsy aby ny fandehanan'ny tomobily ny fomba fandefasan'ny raha abiaby mampiasa lala io zany e!atao ze hampandeha soa azy.